Portugal sagale ishian ghudion sagale ishin lila nyathu sagale khurtummi bahari than resh resh dhub ammo thadhibini lila bekheni thaishia partes dhanatha yedheni kalbado kaldovad yedheni bolinyas valkal nyau yedheni braselnya yedheni katapalan dhemarisko yedheni sadhinyas asadha yedheni arosco komparto yedheni